एक साधारण करी सॉस बनावेके एक तरीका के वर्णन हम करत बानी। ईकरे खातिर कराही में तेल डारी के ओके गरम कइ लेवेक बा। तेल गरम भइले के बाद ओमे इलायची, तेजपत्ता, लौंग डारी के चटक लेवेक बा। एकरे बाद ओमे पियाज, लहसुन और अदरक डारी के भुनी लेवेक बा। अब ए कुल के मिक्सर में डारी के बढ़िया से महीन पेस्ट तैयार कइ लिहल जाला। एह पेस्ट के फिर कराही में थोड़ा तेल डारी के ओमे भुनी लिहल जाला और आवश्यकतानुसार नमक आदि डारी के ए तैयार हो जाला।